Njaram ni, so njaram ɗam ɓurdu-mi yiɗki ko kalbam. To kalbam toɓɓanaama kosam, <noise> walla ɗam halbiraama e njuumri. Nden a - a adoyii naange yahdu <noise> goɗɗundu. Ngar-ɗaa koɗu-ɗaa to koɗu-ɗaa, a waddanee-ɗam. <noise> Ɗo'o kam ko njaram ɗam mbi'ay-mi, caɗɗum tawaa ɓurɗam ɗa'am njaram.